G <hesitation> ixina cha cha <noise> cha xirune ncha en nch'on bien que xingame' se se ch'unda si ts'ange sine na nda nda tu tu sindasi nda tancha sen nda <hesitation> e ne'an nda tanda sen san juan ng'ese xin xin e se na tu changosi nda ntrana ndithon ndithon <hesitation> thi <noise> thi thi thuxiba xra xra ba xruxiba xingame'e ba nk'e thii k'ethi nth'a ba niso nk'ethis nee nisu nk'ethi tuxina sen naa nixin nchi tuxuen ese sayesi k <hesitation> ixin' konia nexin tsi contsenda nda xr'esi tasi nena nisu nda nk'ethi nixina na na tanda taxina nixin sangathe tsuri kasi tuxuen' e se nixin nchi sayesi sinesi. <noise>